Me mjeksi, hapa edhe medikamente ma t’mira tash njerzt jetojn’ ma gat’ se që kan jetu n’tkalumen. Kjo e ka- ndikon shumë n’shoqnin’ tonë për shkak se <hesitation> pleqt tash kan mundsi ma t’mira, do smundje qe jon kon ma t’fshtira mu shëru tash shërohen edhe mundsitë e njerzve për me mrri diçka n’shëndetsi mrrihen.